<noise> nandiundya kane nujangu aponde, sindandi nokune, ndinokwa kama, kulinavajangu vitsuva, ukuti atinono tukalime, maana uviva valinamayo valinamawaso kamaendeleo. Lakini nukinandi na nanandi nokwa avandu vaviluta, kunanilila, une akavatamila povitsova na ukuti ndaka twite tukali tuharya sindavu, ukulyasi une bahu kwasababu nandibera, najumama abelile lakini nandinokwa sana <noise> avanu uvevii vivitsovo ukulima, <noise> ukulonda, <noise> ibiasara, <noise> kwasabau awapo vi- vitola isyinu syavene vavene vikusa, vipata vavene. Kwasababu, ungate utame nu- nundyasi juiva ulindyasi, ungatame nu- numbivi najuve juiva ulimbivi, nandomana une nda ndinokwa sana ukutama navanu? Avanonu, maana avona kwakwanguruve, <noise> jive, <noise> kwingiva. <noise>